kaka ata laseng mose one wae itu ngasang ne kuse, kuse ho laseng kaeng dise wa mai watu one mai wa wae. Kuse ho do jenis de ma hot mese't hot koe't, hot toe ma danga mese't kole. kuse ho enak keta te hang i- ise itu tara nggo ami danong laseng ngo tea one ngalor ngalor ngo kawe kuse. Kuse ho pande'n gah campur agu wunis agu nggurus enak keta agu toe hanang kuse pake kole. Pake ho ise laseng de kaeng one wae one apa tana tana wae. Pake ho enak keta pake ho cara pande'n nganceng goreng nganseng kole teneng mole. Pake ho eme pande kuah lite kalok agu nggurus enak keta tuung, minak keta, nggitu kole eme goreng hia do ici'n. Ngance kole hang agu toko'n lite. Toe hanang pake, ipung kole. Ipung ho'o toe ma danga mese'n na, koe ke hia. Hitu tara nggo hia eme goreng ket do keta emi te hang.